Sor dɛɛ yora lɔɔre bɛga doo ali ilu pya kana ē wɛɛ me ah yii nor ē sor wɛɛ kɔɔ akpakpuru sa o doo sa i del yere loo maalo sa i i kwa aya apu teh sa i de’ a doo kɔ zii nu ē abee nia m da adē sor dɛɛ yira lo zii nu i bee su dɛan nor kɔɔkɔɔ maalo i wɛɛ sor yere lo a pu teh ē puteh akakpuru sa sor ya ken o bee doo lo kɔɔkɔo maalo ama doo nor bee i bēē si wɛɛ káána ee lo bee nu a bɛɛ kɔɔ ày sor yaa káána sa i kpa yan-ee gbaaloo i yaa bani lo ba nee ii lo ba i toora i yaa naghe nam but lo ba i na toora i i yaa aba bari i dɔ a tuu either lo ale bu akor ale lo ba lɛɛra a kor lo ē i wɛɛ kere tia a tuu i su doo wo sa i lōg lo yan-ee lo asan mme loo maa ɛɛ i lōg baa sor i yere bu nu i kagare maa lɛɛloo i teng lo yan-ee i doo ayo le bɛɛ ayo si yere lo i teng lo bɛɛ bɛɛ nua wɛɛ kɔɔ ay sor yaa dora lo ka sa i doo lo atuu o doo o tɔr maa bu banh sor sor yaa tɔa maa bu banh i doo nɔr so I doo kɔ a i da na bee tere pya nu a ma bu sor yaa tere bu sa i kwa lu a a puteh akparkpuru ay yere loo i dee’ sor ye dè doo wo sa loo su kèn i ɔɔ maa yere nyo i sya kɔ lo bira dɛɛ mɛ i yaa buɛfen lɛɛlɛ a bɛga doo pya nee a bee meah nor a san kana bee ali i bee meah nor ɔɔ nia maa ē ne fiit’uro ibee meah nor doo wo a doo kɔ nu ali yuɛɛ dè lo a doo kɔ sor i meah nyo nu ale doowua lo yaa kwa ghe ē aputeh akparkpuru anna kèn sa yere loo lo kɔɔkɔɔ maalo ama sa i su yan-ee yere loo ama sa i su déa dorne nu ē alu nee nua bee mɛ nia a dè naghe nor lo mmuse nu alu a suu zia kɔɔn ama m wɛne ba su zia kɔɔn lɔɔre sor m āādah doo sa wɛɛ buè either m bui loo gba maalo bēē ale’ m bui lo ē ba wɛɛ sor nɔr doo-wo sa m aatɔ̄ ɛrɛ ba kèn mɛ wɛɛ kii lo biradɛɛ m kii m so dèdèn tam maa bee so ale mɛ kii tɔ̄kpa wɛɛ tɔrge nu oh ale mɛ kii kèn alo wii wɛɛ fo nu oh ale mɛ kii kèn alu tɔ̄ bari ale béé maa kill dorna kèn ɛrɛ ba kèn m da kii doo lo biradɛɛ but loo mɛ ē le āā aga āā lo lɔɔre mmɛ sor ē lo sor pie lo a ɛrɛ dorna nu m senghe ɛrɛ kpugi m da yaa tagi But bee maa wɛɛ daso zii dèghe doo wo sor m bee āā tɔ̄ loo mɛ a su kèn sa doo kɔ m ɛrɛ lorgor tanaga kèn mce tagi tagi loo nee yii mɛ loo nyobee maa dee lo nu bee a lu nu m bēē yii nyo sor e mbee meah sa le bu gbo mu’ɔgɔn lo nua sua mɛ loo kèn bee alo nu ēbee meah nyo a doo kɔ bu dɛɛ kere ba bee doo akpakpuru ba tere maa sor bae tere maa sa baba zaghe but loo sor nyoue ali yii bu ama kèn alu sor nyoue yaa yaa bogara akpakpuru āā wii i gbag lɛɛ a kpaloo sa i lōg i si wɛɛ kɔɔ sor yaa kɔɔra sa i bɔp sor yaa bɔp ba sa i yaa ghe nyor kpasa i kwɔ kwɔ bu banh ganri a sa su banh gani ɛghe nyo kuuno garri sa kwɔ bu sor yaa kwɔ aa sa i kwɔ sa i yere bu nu doo kɔa fii tɔo i kwa mia maa yere loo isu kwa loo a puteh akpakpuru ama sor yaa doora sa i su le maalo yere loo sa odè loo i su kèn dèdèn nu ama alo nu aw pya kana ama i wɛɛ doo sa lo i su kèn nyo bee a lu nu e ibee meah yii nyo ii seghe lɛɛ boko nu alo bee ɛrɛ doo isen keh wɛɛ doo nu pya dorna nee wɛɛ doo mmɛ doo mmɛ nu ali para doo lo dèdèn pya a lua nya lu nu i nɔr lɛɛ yaa para mɛ lo ka ama lu nu i ba nu i doo lo i su kèn loo. Egereba nwii kanasu a dē garri ama ne maalo loo ye su kèn a doo kɔ egere ba nu a doo aputèh ama kèn loo ye su ken sa loo ye aga dedèn bora dɛɛ ama ɛrɛ ba nu a doo o muɛ kɔ mug ē biaɛ si sa loo ye aga na ɛrɛ a ɔɔ loo nyo bee a dee nu é a lu nu a bɛɛ meah yii nyo sa loo ye a sua kèn